رجعت أني في سنة ألف وخمسة وعشرين؟ أني هني في البحرين، جه لينا الإسلام واحنا مسلمين صرنا. خلني اشوف ويش عندنا هني؟ ويش المساجد اللي عندنا؟ ويش الأماكن والبنايات؟ والزرع، هني واجد خاطري أجوف الزرع، لأن أول كان عندنا واجد أ- نخلات وكانوا يسمونها ألف المليون نخلة. أبي أشوف النخلات!